الشخصية اللي أعجبت بها التاريخية هي نيلسون مانديلا، هذا الرجل كان قوي وما استسلم أبدًا حتى بعد ما قظى سنين- سنين طويلة في السجن بسبب نظاله ظد التمييز العنصري بجنوب أفريقيا، رغم كل اللي مر به من صعوبات ومعاناة، كان عنده قلب كبير وروح متسامحة، ساعين هي التفرقة بين الأهالي.